Hora dokoni'ó xhikando xa'a ñiuní, tekino no'o, lavadero ño'o te ñu'u, nakino nrano dada kino naxhukaba nunoko xhina'i ñanidua koti xhinanro kanadiená kandu'u ndo nraro dadakino kananguanó naxú kadanguana ko'o nakinono nranó xí iin nama ihó especial xakú nama palmolivé yukú xaxi ni'ú xanakini nu nrana xhinodadakino trastena nachú naxukuinina xa kanguana.